<hesitation> pues ho o on. na ta kixan nravi mio tá kini adia ta kini kua noá ta hu ho o yuxa nravi yó, kidao yuxá yó ta nre yá'a ini yuxa yó ta taó ku xaonó nruchí xó yidua ta taxa hoá tá nruchí ta taoña ini yuxa jan tá dikan ki kiyária a yata yó'o yó ha ho o on. nrichí'i yó ha ho o on. yuxa vendre, ho o on. yuxa yuxa vayá, yuxa xiin, ho o on. nrixhi na ni xhixa yó na nrea yá'a ho o on. tiyate tiyá ti litó na rea ini yuxa a nruchí uu yó ho o on. nida na nravijan tá kini adia tá tu hodú xa xavakixangoña ni ni kuxá na oduga tiempo xana nruiyó ta kuan nruñoajan tá, kuago ta okuago kadaoña tu na kutuaó na kadaoña tá kuchioña chi nra adia chí tiempo xio, yitao nrida najan ni xa kixhana tá najan nguan ni ni dakuano yuaó ni dakuanó di'ó, ta ho o on. va chí ho o on. mio ta kuachí nrui vichí tá xá lulunió tá okú nrego na kao chón axa kuxa na kuu xaó, kuu yató, va tú vaga nruchíno tá ni xana xó tá ho o on. nra kutí axanona kuana ná davana iin ciento kuana a ho o on. nadá kuaminá tá nre lu kuali kuali vana chí ni xa kixhan ná xanaxó ta miní ná na kixí no nrios ni xa kixána tá ho o on, vichí ta otuagó kadaoña ta yu ta yu tá ho o o. najan koni kutuaí na kadaí nida ná nraviján.